félagsmálaráðherra segir að ekki sé til meira fé til að bæta kjör öryrkja en raun ber vitni talsmaður Öryrkjabandalagsins segir að nýtt frumvarp ráðherra hafi lítil áhrif þótt öðru sé haldið fram af ráðuneytinu ferðamaður sem olli skemmdum með utanvegaakstri í Mývatnssveit fékk fjögur hundruð og fimmtíu þúsund króna sekt formaður landeigenda Reykjahlíðar segir

sárt að heimamenn sitji uppi með tjónið og vill hert viðurlög Bandaríkjanna eru nú í sinni fyrstu opinberu heimsókn í Bretlandi mikil öryggisgæsla er í Lundúnum þar sem skipulögð eru fjölmenn mótmæli gegn komu forsetans á morgun Skúli Mogensen segir að ef endurreisa ætti WOW þyrfti félagið að geta notað erlendar áhafnir of hár kostnaður en ekki lág fargjöld hafi orðið WOW að falli Ragnar Kjartansson segir að það hafi verið stór dagur fyrir hann þegar ný sýning hans var opnuð í einu virtasta listasafni heims hann vill þó varast yfirlýsingar um að þetta jafnist á við þegar

lítið með fyrirhugaðri breytingu á tekjuskerðingu örorkulífeyris að mati Öryrkjabandalagsins skerðingin verður sextíu og fimm aurar á hverja krónu í stað krónu á móti krónu áður skerðingin nær til um sjö þúsund öryrkja en að sögn Öryrkjabandalagsins

mun þeim fjölga verði frumvarpið samþykkt í frumvarpinu segir að í stað þess að miða útreikning á fjárhæð bóta við allar tekjur lífeyrisþega verði miðað við sextíu og

fimm prósent af tekjum þar með verði svokölluð krónu á móti krónu skerðing afnumin

skref í rétta átt en við hefðum viljað sjá þau miklu stærri maður fær á tilfinninguna

að það sé verið að auglýsa þetta frumvarp

með mun betri kjarabótum heldur en raunin er þegar maður fer að skoða það almennilega Bergþór Heimir segir erfitt að henda reiður á það hvað þetta þýði nákvæmlega fyrir þennan hóp fyrr en

upplýsingar fáist frá ráðuneytinu þeir sem fengu fyrst örorkumat ungir eru að fá mest út úr þessu en eftir því sem fólk verður eldra því meira vegur þessi króna á móti krónu skerðing

lítil áhrif nema á mögulega þá sem hafa litlar tekjur utan t r og þetta hefur líklega engin engin áhrif á sem hafa bara tekjur frá t r þá segir Bergþór að Öryrkjabandalagið vilji sjá sambærilegt kerfi og hjá öldruðum þar sem sé frítekjumark félagsmálaráðherra segir að verja eigi tvö komma níu milljörðum á þessu ári til að bæta kjör örorkulífeyrisþega og einum komma einum milljarði á því næsta markmiðið með frumvarpinu sé að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku við getum ekki ráðstafað meira fjármagni heldur en okkur er úthlutað

við erum að nýta það til að draga úr skerðingu

svarið við spurningunni af hverju

ekki að gera meira það er vegna þess að fjármagnið sem ráðuneytinu er skammtað frá fjárveitingarvaldinu er ekki meira en raun ber vitni hins vegar er mikilvægt að að taka það líka fram að þetta er jákvætt skref og hjá mér er Inga Sæland formaður Flokks fólksins hjá mér er Inga Sæland formaður Flokks fólksins

hafið þið ekki skilning á því við höfum fullan skilning

fjármálaráðherra segir að þótt gefi á bátinn sé áfallið

í ríkisfjármálum tímabundið og horfur í opinberum fjármálum bjartar stjórnarandstöðuflokkarnir gefa efnahagsstjórninni falleinkunn og segja að ekkert hafi verið hlustað á aðvörunarorð engin starfsáætlun er í gildi á Alþingi og fundir formanna í gær og þingflokksformanna í morgun hafa ekki skilað árangri eða niðurstöðu um hugsanleg þinglok stjórnarandstaðan mótmælti harðlega í morgun lengd þingfundar og að mæla ætti fyrir breyttri fjármálastefnu á

undan frumvarpi félagsmálaráðherra um afnám krónu á móti krónu skerðingu greidd voru atkvæði um fjölmörg mál í hádeginu og um miðjan dag mælti fjármálaráðherra fyrir breyttri fjármálastefnu hún byggist eins og fram hefur komið á því að afkoma ríkissjóðs geti

versnað um allt að þrjátíu og fimm milljarða þar spilar helst inn í fækkun ferðamanna gjaldþrot WOW og aflabrestur í loðnu fresta á lækkun á bankaskatti og endurskoða ýmis áform stjórnvalda viðbrögð stjórnvalda byggjast á heilbrigðri skynsemi segir fjármálaráðherra enda sé um tímabundið áfall að ræða þrátt fyrir að það gefi nú aðeins á bátinn þá eru horfur bjartar í opinberum fjármálum við erum áfram með ríkissjóð í jafnvægi við höfum nýtt góðu árin til þess að búa í haginn við höfum líka séð það á rekstri heimilanna rekstri fyrirtækjanna rekstri ríkissjóðs og rekstri

sveitarfélaganna hversu vel við höfum nýtt góð ár stjórnarandstaðan gefur hagstjórn ríkisstjórnarinnar falleinkunn það blasi við öllum að ekki hafi verið hlustað á aðvörunarorð um að of geyst hafi verið farið við erum að upplifa hér einn mesta viðsnúning í hagkerfinu í tæp þrjátíu ár að hruninu undanskildu ríkisstjórnin hikar ekki við að þakka sér þegar vel gengur og samkvæmt því

ríkisstjórnin sömuleiðis að bera ábyrgð þegar illa gengur það blasir við öllum að þetta er algjör falleinkunn fyrir efnahagsstjórn þessarar ríkisstjórnar og hún stendur hér aumkunarverð í þessum sporum að reyna að réttlæta þau mistök sem þegar hafi verið gerð

Danir ganga til kosninga á miðvikudag og kannanir benda til þess að ríkisstjórnarskipti verði og Lars Løkke Rasmussen þurfi að láta af embætti forsætisráðherra Bogi Ágústsson og Karl Sigtryggsson eru í Kaupmannahöfn fólk hefur áður talið að Lars væri búinn að vera er það svo núna

Rasmussen er formaður Venstre sem þrátt fyrir nafnið er hægriflokkur hann hefur gegnt embætti síðustu fjögur ár og notið stuðnings Danska þjóðarflokksins sem er einkum þekktur fyrir harða stefnu í málefnum innflytjenda stjórn hans var fyrst minnihlutastjórn Venstre en haustið tvö

þúsund og sextán gengu Íhaldsflokkurinn og Liberal Alliance Frjálslynda bandalagið til liðs við stjórnina vandræði stjórnarinnar eru einkum vegna

Danska þjóðarflokksins formaðurinn Kristian hefur raunar sagt að sögulegur sigur fyrir fjórum árum þegar flokkurinn fékk rúmlega tuttugu og eitt prósent yrði tæplega endurtekinn kannanir nú benda til þess að flokkurinn tapi helmingi fylgisins formaður jafnaðarmanna

næsti forsætisráðherra hún vill sjálf að jafnaðarmenn verði einir í stjórn og aðrir styðji stjórn hennar á þingi en

að fara varlega í allar spár

þau voru beðin að segja frá sýn sinni á samfélagið

fréttaskýrendur eru sammála um

Karl Sigtryggsson flytjum ykkur fréttir

sjónvarpi og á vefnum næstu daga þetta er rosalega sorglegt segir landeigandi í Mývatnssveit um utanvegaakstur og framkomu ferðamanns sem olli í gær miklum skemmdum hann greiddi fjögur hundruð og fimmtíu þúsund krónur í sekt en landeigendur sitja uppi með tjónið það var hérna rétt fyrir ofan sem ökumaðurinn virðist hafa sveigt af

veginum sem liggur upp að

ekið jeppanum á fullri ferð yfir þetta viðkvæma jarðhitasvæði tekið krappa beygju áður en hann bílinn í leirnum nota þurfti gröfu til að losa bílinn og því urðu enn meiri skemmdir en ella og sárið býsna stórt það bara verður að segjast eins og er

miklu ljótara en

ég kannski hafði gert mér grein fyrir að það væri fimm erlendir ferðamenn voru í bílnum ökumaðurinn er rússnesk

sem birti mynd af sér á

fyrir framan jeppann og virtist ekki sjá mikið eftir athæfinu mér finnst það bara rosalega sorglegt gestir sem sækja okkur heim skuli hreinlega finnast þetta í lagi og þetta sé bara gaman lögreglan rannsakaði málið og í dag greiddi ökumaðurinn fjögur hundruð og fimmtíu þúsund krónur í

sekt Guðrún segir að það sé á ábyrgð landeigenda Reykjahlíðar að laga skemmdirnar því þetta sé utan verndarsvæðis Mývatns og Laxár en hvenær og hvernig það verður gert er ekki

vitað á þessari stundu ég sem landeiganda það rosalega sárt og fúlt að ríkið fær tekjurnar eða greiðsluna í þessu tilfelli

lagði fram tveggja milljóna fjárkröfu gegn manninum í dag sem Guðrún kveðst ekki bjartsýn á að fá greitt hún vill breyta regluverkinu svo hægt sé að taka harðar á utanvegaakstri lögreglan

ekki úrræði til að láta þá laga eftir sig það úrræði er ekki til staðar umhverfisstofnun hefur ekki

gagnvart einstaklingum

hafa landeigendur það þannig að þetta er kannski lærdómur sem við getum dregið af því að kannski þurfum við að breyta því að það sé hægt að fylgja þessu fastar eftir

vegna opinberrar heimsóknar forseta Bandaríkjanna og fjölskyldu hans talið er að kostnaður heimsóknarinnar sé tæpir þrír milljarðar íslenskra króna leiðtogi Verkamannaflokksins ætlar að taka þátt í mótmælum gegn forsetanum á morgun bandarísku forsetahjónin lentu á flugvelli snemma í morgun í flugvél forsetans hefur greinilega verið boðið upp á nettengingu því Donald Trump nýtti ferðina í að tísta um andúð sína á borgarstjóra áfangastaðarins

að því loknu gat fyrsta opinbera heimsókn Trump hjónanna til Bretlands hafist breska konungsfjölskyldan er gestgjafinn í opinberum heimsóknum sem þessum sem eru fyrst og fremst hugsaðar til að treysta bönd fornra vinaþjóða enda var bandarísku forsetahjónunum tekið með kostum og kynjum á ferð sinni um Lundúnir í dag eftir að hafa heilsað upp á bandaríska

sendiherrann lá leiðin að höllu drottningar næsti áfangastaður

þar sem hann lagði blómsveig á leiði óþekkta hermannsins í kvöld verður svo blásið til hátíðarkvöldverðar í Buckingham höll fyrir forsetann og fylgdarlið hans

ferðast ekki einn auk starfsliðs

eru fjögur barna hans og tvö tengdabörn með í för öryggisgæslan í kringum forsetann er gríðarleg og kostnaðurinn sömuleiðis í breskum miðlum er fjallað um að kostnaðurinn vegna heimsóknarinnar geti verið um átján milljónir punda eða vel á þriðja milljarð íslenskra króna mótmæli eru skipulögð víða um borgina vegna heimsóknarinnar á einum þeirra ætlar leiðtogi Verkamannaflokksins að taka til máls á morgun en hann ætlar jafnframt að afþakka boð í hátíðarkvöldverð kvöldsins

á morgun hittir Trump forsætisráðherrann en það verður eitt af hennar síðustu embættisverkum Skúli Mogensen segir að ef stofna ætti nýtt flugfélag á grunni

nota erlendar áhafnir og samsetning kjarasaminga yrði að vera með öðrum hætti Skúli fór yfir ástæður fyrir falli WOW startup Iceland í morgun og ræddi áhuga sinn á að endurreisa félagið þetta er ekki á þeim stað að það sé verið að tala um fjárfesta enn sem komið er þetta er fyrst og fremst eins og ég segi núna er búinn að líða smá tími

að fá tíma til að melta

hvernig maður myndi vilja gera þetta ef þetta færi af stað aftur ég held að það sé á hreinu svo þarf að ákveða hvort Skúli segir að til að endurreist félag ætti að ganga þyrfti það ávallt að bjóða lægstu fargjöldin leggja ofuráherslu á að halda kostnaði niðri selja beint í gegnum vefsíðu sína leggja áherslu á ábatasama sölu varnings um borð í vélum og að flotinn yrði byggður upp á sömu vélum með þyrfti dreifðari fjármögnun Skúli segir að það hafi ekki verið lág fargjöld heldur of hár kostnaður sem felldi WOW ég held að það sé

alveg ljóst að ef það ætti að gera þetta aftur þá þyrfti að vera öðruvísi samsetning á þessum kjarasamningum það þyrfti að vera opnari tækifæri

tíðkast hörð kjarabarátta í miðri uppbyggingu hafi einnig áhrif ég vil líka leggja áherslu á að þetta snýst ekki um þjóðerni ég er sannfærður

að við myndum fylla nýtt félag með Íslendingum en hvernig

samningarnir voru settir upp og eru settir upp sem er til trafala við sjáum jafnvel á krítískum tímum þegar þú ert að byggja svona félag upp það gengur ekki dauðinn er annars staðar sýning Ragnars Kjartanssonar var opnuð í einu helsta listasafni veraldar fyrir helgi metropolitan safninu í New York myndbandsverk Ragnars er rækilega auglýst á framhlið safnsins þar sem alla jafna má sjá myndir eftir löngu látna

listasögunnar þetta er mikil upphefð fyrir þig að sýna hér í þessu safni þetta er eiginlega bara svona Garden

fyrir íslenskan myndlistarmann það má segja það að þetta sé svona

skulum samt

rólega stíga rólega niður þetta er kannski ekki alveg svo stórt en þetta er alla vega geggjuð tilfinning og og dásamlegt safn

safn sem maður elskar að koma í

maður kemur til New York

fjallað um sýningu Ragnars í menningunni að loknum fréttum og Kastljósi ástralskur myndlistarmaður

hefur undanfarnar vikur myndskreytt húsveggi á Ísafirði og í Hnífsdal því litríkara því betra segir íbúi á Ísafirði gafl á grunnskólanum á Ísafirði er að taka á sig litríkari mynd þessa dagana

fjölskyldu sinni á Ísafirði í nokkrar vikur hann kom vestur síðasta haust málaði tvo veggi og fannst hann þurfa að koma aftur nú er hann búinn að mála einn vegg er með annan í vinnslu og málaði hálft hús í Hnífsdal

til en þurrt og bjart sunnan og

úrkomuna norðaustanlands þegar kemur fram á morgundaginn hiti á bilinu tvö til fjórtán stig

hlýjast

fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir

sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttafréttum kvöldsins staða Íslandsmeistara Vals í fótbolta karla versnar enn liðið situr á botni úrvalsdeildarinnar eftir tap gegn stjörnunni í gærkvöldi allt er jafnt í

úrslitum n b a deildarinnar í körfubolta eftir að

vann spennuleik gegn Toronto í nótt vann áfangasigur í baráttu sinni gegn umdeildum reglum Alþjóðafrjálsíþróttasambandsins í dag hún getur því keppt í sumar án sérstakrar lyfjagjafar félagsmálaráðherra segir að ekki sé til meira fé til að bæta kjör öryrkja en raun ber vitni talsmaður Öryrkjabandalagsins segir að nýtt frumvarp ráðherra hafi lítil áhrif þótt öðru sé haldið fram af ráðuneytinu

mér finnst þetta bara lífga upp á bæinn að leyfa listamönnum að skreyta veggi sem eru ekki til prýði annars einmitt svona veggir sem

að fá líf finnst mér eins og þessi því litríkara því betra ferðamaður sem olli skemmdum með utanvegaakstri í Mývatnssveit fékk fjögur hundruð og fimmtíu þúsund króna sekt formaður landeigenda Reykjahlíðar segir sárt að heimamenn sitji uppi með tjónið og vill hert viðurlög Bandaríkjanna eru nú í sinni fyrstu opinberu heimsókn í Bretlandi mikil öryggisgæsla er í Lundúnum þar sem skipulögð eru fjölmenn mótmæli gegn komu forsetans á morgun Skúli Mogensen segir að ef endurreisa ætti WOW

þyrfti félagið að geta notað erlendar áhafnir of hár kostnaður en ekki

lág fargjöld hafi orðið WOW að falli þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir